Ekyiru kyiwuma munayowa obuholho singabuwithe kundi babakaghaba ebindu bye ebyechristmass neryu mubyakeha. So nabere ingahikayu namasangana ebyosi isiyikyiri nekyiwuma so ekyiru ekyu munakyama neriyowa emighisa yosi isingawitheyu nobuholho isingabuwithe. Mubwira inganalwere ingane isingali yowa ndeke ingye wosi tu omubiri wosi inabirighana kundi ibwa ahanabya ngayisighire indi ngendiha ebyerirya so ekyiru kyikulhu ekyosi mukyaghana muba nyikolha nabi.